الحج ولدت في عكيم منطقة هادية، كانت عمارة والكل يعرف بعضها، كانت فيها أجواء عائلية وحلوة، وكان الناس ديما نبى نطمنوا على بعض، ونخبطوا على حياش بعض، ونسألوا عن بعض، كان جو مليان محبة.